A gidba kafaya agid ginè agi skwa bi, ndina nawa nawa bèka sai man wa zhiglè ga skwi, man ka faya a gid sèda kwa hay yè tsak riy, chaya auda gid aka gèd di man kasuna akagadka ndawa ndawa bèka chaman, siy zi bè azhè mbèla kabi azhè n'faka dongwa agid ba zhigilè afaya gid, ka ndzy ngaya. di man yè dè agi ngozla man ah zana agau katma, zana agak ngasa ma, dafi nduva aka ndo man zhigilè afaka agidè kabika, kafi nduva bi kèkè, skwi di man angatska ba chayè auda va zhiglè ga, katsiri a zhigilè ngaya hay wa zhigilè ga, chayè auda va mali man yè gau hay, nènga ngasa aka kudi va zhigilè ngay bi, di man a zana agay ma faida nènga abi kinè tsina kabda dalay mamga faida nènga azbi ko ndawa ndawa ba man zhigilè vana a gidsa man jin shik ba zhigilè agau nawa nawa shika ba zhigilè agau skwi man di man yè fi nduva a zhigilè a ba ka dara man ka cho a skwi man zhigilè avaka a gidè za'a yè dè awi ngozla Zana gakaya nènga ta man zan kabi <hesitation> midè agiskaya ah nènga atakabi, skwi man zhigilè afaka gid wa zhigilè ga away man yè tsak riy aka tsukoya linlinga ginè aka gadana a zhigilè kabi ka di man ndo a gau ma <hesitation> kadè sum di matsaf di ma. kinè dagi ndzona a zhigilè di maka a zhigilè az gadka <hesitation> faida nènga azbi dara man skwi nawa nawa man zhigilè faka gid, wa zhigilè ga hay kavay skwi nta agid mbèla man yè tsk riy aka vay linlinga mèn. man awa zhigilè nènga a faka agid nènga a tsuko ka a tèva di man ah zana gakayè ma ah tandakayè a midè ma, <hesitation> kè di man zhigilè ayaka aman aman faka a gid wa zhigilè ga vakay linlinga mènè aka tsiri a zhigilè bèka ka ndawa aka wa ngidè a mitsi. ngidè vi kula ba na gidè matakun gidnè ngidè vi dumbuk chèw ba na matakun ha mitsi, ngidè tayaka di diy abi ngidè tayakada sak abi ama kadè sak ngaya, di ngaya azhè aman ka gada <hesitation> ga kaya skwi linlinga aka gayna zhigilè ngaya bi ka mana mè Èh chaman yakak sa, wa. skwi di man ka dango ba agiska. jin ba a shika, di man jin bi ba a shikè ka kusa a ndo bi dara man ka tsan yawa a zhigilè ga, yè tsak riy ka yakaya ka gay nawa nawa awa di man vay linlinga a mèsh ga a zhigilè ga, aka gadana. aka gadana a zhigilè ngaya kabi ka di man ka ka dè akaza daway matsaf ngaya asum ndi man ta skwi saba, kada paudi a mazli ngaya man gan skwi a zhiglè ngaya <hesitation> yawa a zhigilè ga gaya linlinga a gada na mbèla mna ka fau nduv fau nduv, zhigilè a gay kata zhigilè agay kata allahamdillahi aka gayna allahamdillahi nènga ata aka gayna a zhigilè <hesitation> ka bèd zhigilè ngaya wa zhigilè skwi man ka vaya gid sè dakwa chaya auda va manakwa a ka tsan riy zhigilè ga Wa zhigilè ga <hesitation> madzaf azhè madzaf di man ka gau a zhigilè da gak nduva a gid kada gau nènga bi, di man zhigilè <hesitation> ga man a matakun sa giska ba, madzf nènga a zhè madzaf nènga a man zhigilè nga ka skwi na, ka gau ngasa ka mbèla ka tsan riy a zhigilè zlaha a mbèlka, ngas sè dakwa dalay mamga dakwa mbèla mna nga tsan riy azhigilè nga, man gaka agid sè dakwa allahamdillahi a zhigilè ga aka gada, man gaka agid sè dakwa allahamdillahi a zhigilè ga aka gada. ama di man <hesitation> nènga a yaka ka, kabidè mana kidka a patsna a nènga aba. a kidka bidè, dara man nga fokon nduva a dalay mamga skwi man zhigilè faka a gid gan godiya a zhigilè ngaya. awa ka tsukoy linlinga aka gayna a zhigilè ngaya di man <hesitation> kinè tsina kadè mafay babga a skwi di man faka nga a gid nga shidan gid a zhigilè nga. n'faka ka linlinga ba